ବରଗଡର ଓଡିସାରୀ ଏଶୀ ଇସମଯୋ ମାର୍ଚ ରୀ ବଗୀଚାରୋ। ଚତନୋ ନେଵା ପାଇଂଗ ଚଲୋ ସେଚନ ମାଟୀରୋ ସ୍ଵାସ୍ତେ କିଟ। ନିଯଂତ୍ରନୋ ଏପଂଗ ସଧାରନୋ ଉଦ୍ଧ୍ଯାନ ପରୀ ଚଡଜିଯୋ। ଉପରେ କୁରୁଟପଧ ଦେଵା ଆଵସ୍ଯୋଗୋ ପରତ୍ତିକ ଗଚ୍ଛରୋ। ବିଶ୍ଚିସ ଆଵସ୍ଯୋଗୋତା ଅନୁସାରୀ ଜତନୋ ନେ ଇସ ସଂପୁର୍ଣ। ବଗୀଚା କୁ ସୁସ୍ତା ଅବଂ ସଂଗ୍ରକିତ ରଖନତୁ।